حفظ القصائد للأطفال مو شرط يكون عديم الفايدة، لأنه يعلم التركيز ويجوي الذاكرة، بعد يعطيهم إحساس بجمال اللغة وكيفية التعبير عن المشاعر والكلمات، بس مو لازم <hesitation> يكون إلزامي، الأهم أنهم يفهمون المعاني يسمتعون بالشعور بدل ما يصير عبء عليهم كثير وايد وايد وايد. <noise>